ño, njali ma usaantini, njali ma usaanti fi bamba. Ñe de ii tti madayi, he, ii tti madayi, ii tti madayi, baso njali ma nyaltim bi saanti hando wammu. Ndi nñín mo bso, ngi mo, he gyaaŧi gaaji de, baso mo feri ma fe weligentilu fndúba, njali ma ujanga númi gwili giindi ma. Uŧagtu wi, ngi njali ma unto gwéetina, nge gí uwoda, wi ma uŧagti mo a glodi ma buŧi fñaani ma, uberi nyaatte. Hande tínga nyaa, ño de, be ñoo tti madayi, usiima.